Mukira kubamu <hesitation> endaga muntu nabandi bateekamu nenamba zesimu, so noserra ahokubisanga, nimuterra esimu nimugambira nambere aransanga, yeah, ningezaaho mubwangu bwange obundi kusobola kurora ngu yakafuna.